Omi nmi aseseba onga miye nmiyuwa mazhni mawo kwo damgbma nɓo gyiwyei mi ɓawo aboda gbma, n ɓodna na bo lo ɓoɓo yi nyi miba wo aɓo dagbma amma n ho ɓo dna nna ba to ho ɓwa bwugba loloyam hota wo aɓo dagbman amma n na nyaye pya ɓei nyi n ɓani, n gyi wye ɓei nyi kuma n tnutnui ofya ɓa nfye fyi nyi to anyi ɓei dami n fyei to aza nu kwoi ɓa dami n fyei fyi ɓa myi fya fyi n dagbma onyanu n yiye n nabare ya fyi n dagbma n lonu n na ɓei pya bei nyilonu ho ɓa shi na hasese ba toge n damuwa doho dohoin, ho ɓa shi na haseseba ndagbma hota zhni bwugba doho dohon nan bei pya n ɓato to ɓai ayim hoɓa gye hodua hoi zhni a bwugba n hota ɓwa aɓo nho dagbmam amma ngyi wye ɓei nyi ntnutnui hozhni ɓo kwoi zhni ho ho ba wo aɓo n dagbma